Oyi dia Portigal istu'ar ba a ninɛ ba kolonize'a tu'an cururu oro biyɛ si ma a brezil ni cururu yan mibin a jere lo ba se a wo navigasiyon a vɛ dia tu'an twa a vɛ lo tu'an twa unpa a bo mi wara ba wa aba wa woro zɛrɛ zɛrɛ han tu'an so boni